Raha mandeha gne e paopinay raha hianso e gne olo mpamboatry enazy da izao e zakaiko: a- allô akôry aby e ma- malalaky enao amisia arô azafady fa simba gne paopinay sia.